Bana yang ana da'di ratu untuk ana ho'u koloni ndia na'de fani no ne'ek, ratu ndia ana kanu tanggung jawab natolo ma ana atur koloni ne'ek no fani ndia ala kerja ma ala da'di pemimpin untuk lasoda.